Tsú́ xu̱wáánꞌ e̱yo̱o̱ rí ikhúún rí ikhaa̱ tsú más ríꞌkhui̱ nadxaꞌjuámineꞌ porque ríndo̱o rí midxu̱cháa̱ mitsíŋguá rá ngaa̱ ndayáa̱ xi̱ꞌ rá, natanga̱a̱le tsekhi̱̱i̱ guꞌjuáá aunque má ayútsi̱ꞌŋáa̱ꞌ mitsínguá tsú xu̱wáánꞌ ja rá, na̱kha̱a̱le <noise> tsekhi̱i̱ ikhaa̱ rí nakruaꞌjo̱o̱ xógíꞌ. Ngaa̱ xúꞌkhui tsú míxtu̱u̱n mangaa mú midxu̱cháa̱ mitsínguáꞌ mangaa̱ naꞌ- nadaꞌyee̱ guꞌjuáá natanga̱a̱le rúꞌ, ngaa̱ múrí xkuaꞌnii rá más ndaꞌyoo̱. Ngaa̱ xúꞌkhu̱ tsú ñu̱ꞌju̱n mangaa tsú nutháa̱n ríꞌkhuii ñu̱ꞌju̱n <noise> tsíwíꞌ itháa̱ṉ rí meꞌpha̱a̱ rá, ikhaa tsúꞌkhui̱ tsú mú ñúúꞌ má naratháán xu̱kúꞌ tsúꞌkhui̱i̱ꞌ, naꞌthíi̱n mangaa xú má nathángaa natasngáa̱ rá, ikhaa xu̱kúꞌ tsúꞌkhui̱i̱ꞌ tsú nkhruaꞌjo̱o̱ rí más ríꞌkhui̱ jún, nakhruaꞌjuu̱n rí xú nduyáa̱ xúnii khúwée̱ rámí nakhruaꞌjúu̱n rí xú maju̱wé ikhii̱n para que rí xkua̱nii iyoo nduyáa̱ nda̱ya̱xu̱u̱ nakruaꞌjo̱ꞌ rí ikhúún rí nda̱yo̱o̱ rí nduyáá xu̱kú tsúꞌkhui̱ rí natangi̱i̱nlú guꞌjúún rúꞌ rí xágoo midxuxtii̱n. Xáꞌni mú nákhí dxákii̱nꞌ ítha̱xni̱i tsú xu̱wáánꞌ rá, phú tsítanga̱a̱la má. Ngaa̱ xúꞌkhu̱ má mixtuun mangaa tsítanga̱a̱le guꞌjoo̱pero ríndóo̱ rí yáá naꞌni mba̱ꞌjuu̱n rá yáá nánguá iyoo mi̱tha̱xnii̱, nawáa̱nlí guꞌjuááꞌ náa̱ guꞌjuáá náa̱ rí khí khúwée̱. Xógí́ꞌ ríꞌkhui̱ ikhruaꞌjo̱ rí ikhúún.